Tiika um tõtõstõ väega hää tüüd üteh tetäq. Nii et ma looda, et mi saamiq viil pikkä aigu üteh püssüq ja sammamuudu tiimiga edesi tüütäq.